Okei itar tru <hesitation> hatati akue tsinenigi u hatati i tagagae solon kapan mna trahe las enma manka. bte kuenu hakats ba katun tna yatina btena kui sokena ha, btena yati soku sna aman kate rangin nu karke <hesitation> mne kto wni mansa. I romana hal halinni mansa. Romana pote kote mulua kate longle mlalua ka. le yati sokuela ha te rangina ka i romana rke nigana mne yomina mne tonni mansa. mamna ken ka te <hesitation> lanma le yati soku simla ha. itina tra han tina le yati soku semla ha na mamani makum.